Ny mapiavaky an ny Danemark haiko koa da ny fitiavandreo kiso ny kiso zany tena raha tena tiandreo ny kiso o da reo koa ny mpagnondra kisoa voalohany manerana an izao tontolo izao